<noise> Tɔɔ <hesitation> má tɩŋ tɔtɔníŋɛ tʋtɔɔ ma tɩtɩŋɛ má dzɩñŋá, tɔɔ má kilisíyá kalaá dzɛ, <noise> ɛɛ ma lá beenɛɛ, ma dzɩñ beenɛɛ, ɛɛ séé bʋ kʋní lɔ ma dzɩñ bʋlɔ, <hesitation> ma lá dɩ fɔlɔɔ, ŋɖma desináa dzaá ma láa, maá lá bʋlɔ báa abéeré, tɔɔ tákukuú dɩí sɔkɔ. Ñŋsɩ dɩ mɔsíɩ, dɩí kpáta mɔsɩ <hesitation> águmná gbɔɔ. Dí gaŋtíyá águmná, díí gaŋtɩ ɛɛɛ wóto, dí gaŋtíyá águmná, díí láá yá álɩ kala kaadzʋ kpíra. Ŋnáa? Tɔɔ kpíra ká yɛ beenɛɛ fɔkɔlɔɔ kʋrʋʋwá. Bʋná wárí mɛ dzɩñ naŋdziriá, naŋdziriá bʋná ma lá fɛsítɔ amá bʋtá yɛ ma lá wóo má gbalɩ bɔɔ. <hesitation> bɔɔlɔɔ má láa fɛsítɔ tɔɔ lɔɔ má láa, mʋna ma desi, dɩ káa yo, bʋʋ ma búti ka kɔnɩ. Dɩ látɔ tʋ séé dɩ yɛɛ? Bʋtɛɛ lɔɔrɩí dɩ dzʋ boé, tákuku kéé dɩ sɔkɔ kala, ba tɩní dʋ áláŋbatooro tákuku karɩkpákpá lɔ, báa aŋʋ dɔkʋ ɔ koolíi, báa aŋʋ dɔkʋ ɔ furoó na ʋ vanɔɔ. Ŋnáa? Báa aŋʋ dɔkʋ ɔɔ diiku na ɔ vanɔɔ. Mɩnɛɛ ba tɩní dʋ ka lanáá yɛ amá dí láa <hesitation> dɩ lá ɔyɔɔ. Ɔyɔ, ɔyɔ búuchɩ bʋbaa sɩ ɔyɔ búuchɩ mɩnɛɛ baá yá bʋlɔɔ wɛ. Tɔɔ dí táa bʋlɔ mɩnɛ <hesitation> ɔyɔ gníñtɔ tʋrʋmɛɛ gníñ, bʋtá kaa yɛ ma gbalí bʋlɔ bɔɔ. Bɔkɔɩsɛ sɩɩlɛɛ ma yɛɛɛ ma búti ka kɔnɩ. wama <hesitation> bʋlɔ déwoo wuúu! Ditoó ditoó wɛ bʋlɔ, ditoó wɛ bʋlɔ ŋñ gnɔ ka di ka gnɔ, ŋnáa? Bʋná bɔɔmɛɛ má wáana dɩ sukúru bɛmáa mɛ lɔ ma wɛ dɩ tɔtɔ bɛñtɔ lmɛ, ma lá kána. Séé bʋyɛ lɔ ma lá kána? <hesitation> maá lá kána maá dzʋ maá líí yá. Ma látɔ kɛ yáa sɩ maá sɔkɔ tákuku maá mɔsí áláma baá fɩtí mɛ. Tɔɔ bíɩ ŋsɩ ŋʋrʋ lɔ ɔɔ gɛ ɔ gaŋtɩ <hesitation> álúba, dɩ tɔtɔ na gána tɔtɔ álúba ŋñná sɩ maá mɔsí ŋʋ tʋna álɩ ka gaŋtɩná na ɔ la. Máá lanáɩ kala kaa dʋ lɔɔrɩ ɔ la goóre kaá ɔɔ gɛyá ɔ la. Bɔɔ lɔɔ ma dzɩñna gána tɛfɛ bʋrʋtɔ ma dzɩñna gána ɔɔ ma dzɩñ gána kana yɛɛ.